Sakafo an'isany tiako no mihinana an'azy koa ohatra ny vorontsiloza izany an, ny vorontsiloza dia izay atao miaraka an'azy eo fa, ilay vorontsiloza mihintsy izany no tsara fa le izy fotsiny no lafo be ilay vidin'ilay vorontsiloza tompoko, dia <hesitation> akoatr'izay, <hesitation> misy koa ohatra hoe tiako pizza an, ny pizza fa saingy izy lafolafo kely fotsiny fa ankafiziko tsara.